أنا الحيوان إللي نحسه غريب هو الكنغر معناها. هو بالحق يعجبني لما نحسه هكا يعني سبحان الله كيفش مخلوق يزرب بالزاف بالمشي عنده هكه يتحرك بسرعه عنده هذاك الجيب واولاده يخبيهم في ايديه. يعني بجد حسيته غريب وما يتاقلمش مع العباد اللي يجوا يشوفوه.